मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करहु कहे कि सुबह मन शान्त होथे। कम तनाव शांत माहौल अउ। स्वस्थ जीवन के लिए भी जल्दी उठना सही हवे। लेकिन कुछ मन ल रात के जगना पसंद होथे जेमन रात के काम करथे।